عن نفسي بختار إني أرسل رسالة. آه، أول شيء أنا شخصية خجولة، آه، ثاني شيء، إن رسائل، رسالة يعطيني وقت إني أفكر في اللي أبغى أقوله، أنظم أفكاري قبل ما أرسل رسالة، وكمان أقدر أرسلها بدون ما ألتزم بوقت معين، عكس الاتصالات تكون فورية، وما في مجال تفكير وتلخبط في الكلام، وأحيانا تحسسني بالضغط، وما أجدر أركز في الشي اللي أنجله بطريقة صحيحة، فيمكن يصير سوء فهم.